انا اغشع كلما الشخص يتقدم بالعمغ تصيغ الحياة اكثغ صعوبة بسبب كثيغ شغلات أوله هي المسؤولية تكون كبيغا علينو لأن اكيد هو غاح يكون صاحب عائلة وأطفال صغاغ فيحتاجونو حتى يرعاهم ويكون مسؤول عليهم ويوفرلم كل شي يغيدونو ، والثانية كلما الشخص كبغ بالعمغ ضعف جسمو وقلت طاقتو.